Fomba fiasan'ny fikikisana frômazy anh karahan'ny <hesitation> fikikisana ziaby mi io, izy anh de vita aminà vy alongany ny fahafanatarako ananjy anh de misy tombatombaka maromaro izy. _x000D_ De alainao i frômazy io anh de asosanao moramora akegny foagna de voakiky izy fa sy sy de hoe manampatra hery be karakory anao magnano ananjy.